Ny fomba ahafahana miaro ny tontolo iainana amin'ny sakafo a de tsy haririana <hesitation> eny rehetra eny ny <hesitation> oditry ny <hesitation> sakafo avy novoasana na oe ariana any anaty lakan-drano. De eo ihany koa tsy mampiasa kitay na saribao fa manimba ny ala ireny fa miezaka mampiasa <hesitation> afo azo avy amin'ny herin'aratra na ny herin'ny masoandro.